i nā manawa a pau e hoʻohana i ka wai wela <noise> ka wai mehana <noise> e hoʻomaka ʻoe me <hesitation> ka wai wela a e hoʻopulu i ka lima <noise> a laila ma hape o kēlā e pauma i ke kopa ma ka lima e ʻānaʻanai i ka lima me ke kopa a huʻahuʻa maila <noise> e kaka i ka lima e hoʻomaloʻo i ka lima.